Akbatta o'z avtomobilimni boshqarishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki jamoat transporti unchalik ham insonga qulaylik bermaydi hozirda <hesitation> u qadar rivojlanmagan. Misol uchun, o'zingizni avtomobilingiz bo'lsa, issiqda uning ichiga <hesitation> havo sovutgich o'rnatib qo'ysangiz bemalol yoqib, sovib ketsa o'chirib <hesitation> o'zingizga xizmat qilishini ta'minlashingiz mumkin lekin jamoat transporti bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi.